Kua quesoreta öimevi jeta oyoavɨ, yaikuatako ketɨgui ouva, kuape oime queso cordillera, oime queso memonita jei supeva, kuareta jaenungavi, yaikuata mbaepeguara yaiporutava